ཕེར་རི་ལབོའི་དཀབ་སུ་ཡང་ན་གམཆོ་གི་བོ་ལོ་། ཐུང་ཟག་འཟག་བསག་ད་ལོ་ཕེར་རི་ལབ་ཏེ་སུ་དོ་ཨིན། ཏེ་ནག་ཆ་ཨོ་དེ་ཕེར་རི་ནང་ལེ་ཐག་ནེ་དི། ཕ་ཏ་ཕྱུ་ཏ་ཐམ་ཆ་ཐུག་ས་བསཡས། ཨོ་དེ་གི་བོ་ལོ་ཨཀར་ཁན་ཁན་ཡེ་པོ་ཐམ་ཆ། ཐོག་ས་བསཡས་ཨ་ན་ལེ་ནག་ཆ་གི། གམཆོ་བི་ཆུ་ཏ་ཐོག་ས་ཨིན། གམཆོ་དི་གི་བརྦོལ་བཏོ་ཁ་ས་བརྦོ་ན་དི། ཐང་བདོག་ལབ་ཏེ་ནག་ཆ་གི་ཐམ་ཆ ཨོ་དི་ཕེར་རི་ན་ལེ་ཐོག་ཆུག་ས་བསཡས་།